आतरा घर आपणा आता पिज्जो बनवणा वास्ता सभ्यू स्वस्त पिज्जो होया करा है बाजरी री रोटी। बाजरो में आता खेत में बाया करा है इंणा बाद में इंणा फूल लाग्या करा है। बिना बाद में बू फल का रूप में कट र वितरित कियो जवा है। वितरित होण का बाद में बिनो फूल मू फूल निकलया करा है। बूड़िया री टाइम तांे बिना कूरट कूट लकड़िया हू ही निकालता है अपना आब इन युग्ग काई मशीनां रा उपयोग होवणा दुग्ग गयो है। मशीन ऊ ही बिना बार निकाल लोवा है और एकाड़ो कर लोवा है। बा बाजरी ही सोगरा रा रूप लिया करा है सोगरा ही महारा आता पिज्जो खेवा है।